सडक सफर दौरान हमथै इन योजना बणान चैंद। पैल त हमथै वे स्थान चुन चैंद। यात्रा तिथी अवधि निर्धारित कन चैंद। यात्रा कुने जो वाहन वेक बारा मा जानकारी लेंण चैद। मार्ग बारे भी जानकारी लीण चैंद। यात्रा कुनै आवश्यकता दस्तावेज तैयार कन चैंद। यात्रा कुन आवश्यक सामग्री तैयार कन चैंद। यात्रा बजट। यात्रा बीमा कवरेज। इत्यादि